दोम्पन्ग् लैपन्ग सर्नै सुनै <hesitation> मेनेन मेन बिकुअन्ग् मितिअक्। <hesitation> करन्, <hesitation> दोम्पन्ग् लैपन्ग हन हय ब एको एक्मोसेन् देख हन हय। <hesitation> जिहेतु, बिसेरि <hesitation> दुकु मेनेन मेन <hesitation> बिकुअन्ग् मजए मितिअक्। किन्तु जिहेतु दोम्पन्ग् लैपन्ग ब जिबितो। <hesitation> मोन्से जिबितो बोस्तु। ए जिबितो बोस्तु जि फुर त्सैन दोन्ग् बिबु हुमो बोइब दुकु मोन। न्यन्ग् बतए सये। <hesitation> भि सपो दोम्पन्ग् लैपन्ग ब दुकु मोन जन हगो। <hesitation> किन्तु अन्ग् <hesitation> जिहेतु मोल ब कनपेर खेन्ग्। अन्ग् स्युर् नु मजए दुकु मोन लप।